Filipinas pos es tamién tropical peru comu da pal pacíficu pos de ves de dal colos monzonis pos la da colos tifonis i essu puei sel mu peligrosu. Palas Filipinas se ve que las lluvias huertis son de juñu a setiembri, essu izin, que tapocu no tengu yo estau. Peru amás huendu un país con tantíssimas islas pos la umidá se tien que sentil mesmu enos güessus. Pallí anduvun los euris de Baler, que ressestierun nel meyu i meyu dela selva de pallí i tienin una calli paquí en Caçris. Bichea la estoria en internet, ya vedrás qué enteressanti!